Lo que kib'an la la la qa'sa b'eh taqee' la taq paloomix que kib'an la kisonido por ejemplo xiik' xiik' xiik' tonces keh kib'an tardar kikaap kiyooq kiwa' qa mood qat'aliim taqee' reh kaye'eem kiwa' taqee' la taq paloomix.